Tajireta oimeviko juvisa jaeko isiguajureta, jaema jembi o, kuaireta jae jokua taji ipuere imembi oi supereta, jaeko jokua reta jei supereta obrera, kuae reta opoko tembiu oeka, ovae yave ojo rari jaereta omombeu opaete oiko vae reta pe, jaema yoguiraja mopeti rami (pausa)tembiu jëtäpe reta.